Essu no te sé de ciertu porque paquí no es que sean mu fríus los iviernus i antocis no tienin d'andal guardandu peru, amus, en videndu los arvus corrientis enos que vivin, pos siempri alcuentran bujerinus i güecus ondi queal acarvás las billotas paque quein axabardás i ya alogu ellas poé-las agollal quandu no aigan títaris ni peligru pa ella. I yasta, no? No me creu yo que tengan sistemas más prohessionalis ni neveras.